Manahaky anizao ñy kolotsainy ñ'olo a nouvelle-zélande añy: -Rozy añe mañaja ñy lilin-drazan-drozy ,la tanterahin-drozy an-tsakany noho an-davany ,manahaky anizay ñy fanaovandroze ñy maory <shushes> ,añatiny zay ñy nampiliran-drozy ñy kolon-tsay tandrefa noho ñy kolontsay vaovao aminy ñy fampilira ñy kolotsay britaniky amy tanàn-drozy io ao <shushes> ;ñy fanaovandrozy fanatanjahan-tena manahaky ñy rungiby; <shushes> ñy fañatanterahan-drozy ñy lilin-drazan-drozy.